<noise> Finatawa nder lesdi Ayala, himɓeeji Iirish, Irish, kañnju woni Craig, siwtaare e voliide e volidugo, ɗum joddoo, ɗum siwtoo, ɗum waɗa ka ɗiiwtugo.